شي اعرفه عن ثقافة الصين ان عندهم ال- هاي العصايتين الجوب ستيكس شي اساي وياكلون فيها يعني معظم وجباتهم و- والكل يعني يستخدمها من الصغير للكبير